<laughs> Kosam kam naa haɗɗam ɗuɗɗam. Woodi bana ɗaaniiɗam, ɓiraaɗam, penndiiɗam, woɓɓe mbi'a lammuɗam. <hesitation> Ko noone kosam non. Nden to en koositirii maa- misaalu mbi'en woodi kosam geelooɗi woodi kosam na'i, woodi kosam baali. <hesitation> Walaa ni kosam gerooɗe kam e <hesitation> jaawle <hesitation> e mboje. So maa ɗam woodi kam ɗam ɓirataake.